Ka ät ka'e'ajpa y tzyi'pa't sitka'ku'i, o u une'i tzyiyajpa sitka'ku'i ee ntzo'yäpyatä este ka nto'nhpaptä e e ta'näta'p, o o este mojtyajupä ta'näta'p, mujspatä nkojtayä sone titya'p, e jete ntzäkpatä je motpä'patä ntu'mpäpatä je nkojtapyatä kanela, nkojtapyatä limonh, nkojtakye'tatä jenjibre, tzinu, axus, ka ijtu cepulya nkojtapyatä cepulya, jete motpä'patä y ntumka ntumk ntokpatä, ntokpatä yyy tojku'kap ee este ntzakpatä wa'ku wa'ku sujkäyu usyäk y sujkäyu'kap muspatä nto'nha, este e nto'nhpatä ee muspatä nto'nhä namtzukäsi, kukjamojmä, y tzu'kä'yi wa este wa'kutyä wä'aju, ka'nta ka nto'nhtzakpa ntatä ntatä wä'ajpa, entonce syunpa wa'ktyä nto'nhu y nto'nhu y nto'nhu este tuka jamtyiyä, maksyku jamtyiyä, katä muspa nto'nhanhä tum semana'tiyä a ä oyetä nto'nha, jejtzye m wä'ajpa äjtyä sitka'ku, jejtzye wä'ajpa pues wä'ajke'ta äjtyä nkänä por que tzyipa'ktä sitka'ku' e e tyopya äjtyä nkänä, tokye'ta äjtyä äjtyä nkopak, tyokye'ta este äjtyä nkoji y jetistä jetistä nta nta 'yak itpa mä'tzyäki', oyetä ntzäkä, oyetä nto'nhä, oyetä oyetä este ee me'tza yä yä tiyäta'p wa'kutyä nkojtayu e y jetzye musätä tzo'yäyä o ntzoyäyätät äjtyä une' ka nyä'ijtyaj sitka'ku'.